د چیلي هیواد په لاتینه امریکا کي موقیعت لري چي رسمی ژبه یی هسپانوي ده او همدارنګه د دوی ملي جشنونه چي دی اتلسم د سیپتمبر هرکال دوي خپل ملي ورځ نمانځي چي د دی ورځی مهمه برخه موسیقي او نڅا وي او همدارنګه د چیلی خلک په میلمه پالنه او کورني ژوند کي ډیر اساس دي او همدارنګه مختلف نور قومونه هم هلته ژوند کوي.